स्टोव पोइलेकों मका भीरांत दिसता कित्याक मुणचें मका। तो उजड कोरपाक येण्णा पण टेचर जेवण रांपाक उजड करुंक जाता। जासी माझी आवई कोरता।